Noe waɗi puɗɗuɗa waɗuki film? Noe ndaarirtanaatal e ɓornudi kare? To ekkitotoɗa ɓornudi e fawnude maɗa? Noe mballitirta himɓeeji kadi?